الصراحه لأ أنا حالياً بنام بدري و اصحي بدر ...بس في الأيام الي كنت عارفه معنديش فيها شغل او مش وريا التزامات بنام براحتي واصحي براحتي فاليوم بيمشي على حسب أنا بكره عندي اية ولا مشغوله ولا لأ ، بس أنا أصلا في العادي شخص بحب انام متأخر واصحي متاخر ، يعني بحب مثلاً انام في الليل الساعه اتنين تلاته و اصحي بدري* و اصحي متأخر الصبح